الشعر اي اي، اعتقد انو لوا علاقة او بينو صلة بالعصر الحديث لانو دائما الشعر والشعراء يعكسون حضارتم، فالشعر يتنوع بين القديم وبين الحديث وكل ويحد يعكس العيشي الي كانو عيشينا - فأكيد ما دام عيشي جديدي تطلب شعر جديد، واكو صلة بيناتم